Conscience wngkha kwthang tongmani uansukmani tei swngcharno nukmani kok saimanmani. Abo no chwngno machine ni yakni swkaknai chwngno uansukna tei chongwui manna bagwi chubachu khlaio. Tamokhe conscience bahai khe phaio brain ni samung simi sidi. Eba aboni slai kwrak khe de scientist tei philosopher rok bini swngchar no twiwi kwbangma bisi ni simi kok salai tongkha. Khoroksa khoroksa sakha omo biological se hwnwi tei khoroksa khoroksa sakha omo kaisa kotor manwi bai kwrwngwi tongo hwnwi. Bujthummungbo saknw no phunukgo chini sakni uansukmung. Chwng sakni tongmungno saimanwi tongmani chwng sabo hwnwi swnamnai lamao swngcharno wngwi tongmani kokno uansukma belai kheno naithok wngsukmung.